Dimrin kish shum ftoht, paghur. Bora bij, keshwm dru bwnej shum atere, kesh trkadh atje drut, edhe vatra nuku shuan fare dit' e nat.

Kwto dit, ka rarw brim, shum brim, nukw boreps tw dalwmw jasht. po te bjer shi, do iki, do ndronet qeroi,

atw qero qw s'keshwm ute tileoras ute radhjofono keshwmw gjw fare gjw, tw rat qw bwnej nw kozm me njwrin me njatrin ateja ishtw njatri mw pare qe e xij njw Cish bwnw edhe thoj ne njatri, ndridhe nuku keshwm nxwrw Cw bwnej, shumw dhiskolla tw nxwrwm tw rat, prepsw nuku keshwm ute tileoras ute radhjofone.

Cw mw pwlqen mw shum kwtu? Mw pwlqen Livadhea. Atje ishtw, ish shum bukur, kejn ujra boliko atje, ish shum mir atje, mw pwlqen, vejm nw ver ndonjwher atje , po nuku keshwm aftoqinito edhe vejm me mullar.

tw odhijis, nw ata vitra gratw nuk odhijisnin fare, twr burrat vejnw me aftoqinita. gargha gargha zunw edhe grat odhijisnw. pa twr vitrat burat, ute burat nukw dijnw tote, ute burat nuku dijnw te qellin aftoqinito atw qero. Kejnw parmendwn, kejnw deltw, dhitw, parmendwn qw mbijnw bar .... ato kejn, edhe ghajdhurw kafshwt, edhe kafshwt.

...ika nga katundi qw jesh edhe vata nw njatwr katund, e, Cova njw shoqe atje, shoqe nuku wsht nw iliqi ime, ish e madhe nw iliqi tw mwmws sime alla wsht kaq shumw e mir edhe bwj twrnjw me tw pare, mw nxu shum pram qw nuku dij u, jesh e vogwlw edhe mw nxu shum pram qw unw nuku i dij

kur smureshim, nukw keshwm edhe jatro afwr atje, e bwrwm ca kombresa, ca petrelea, me petreleo, na fwrkon mwma edhe me inopnem, po s'keshim inopnem, me petreleo, e twr tw ngrohwta verwm, pijm ca klumwsht tw ngrohwtw, ca asfaka tw ngrohwta pijm, atw, Cw tw bwjm?

kur jesh e vogwl, stefanosa njw njw burr me gruan, ketu ndw Mwndwr, jesh e vogwl u, edhe mw bwn njw oroloi dor, njw roloi nw dor, kesh hare shum tw madhe, pse athere nuk vin roloi tuti, nuku kej, e u bwra shum hare m' atw, e pastaj qw keshw embrin mw benw edhe njw unaz, e, e kesh shum hare qw kesh vwn edhe unazw edhe roloi

Cw punw bwnj nani? nani jam e madhe ... kam, pjasem tw vete eneninda vitra. E, kwjtonj atjw, bwj njwCik fai, ja e vw plindirio ljaj njw kwmish, atw ngargha ngargha, e, njor nani mpores e ndreqem vet, po Cw do bwj pastaj nuk e di, njor nani le tw jet, tw jet mir Shwmwria tw mw, tw mw [πώς το λένε, το ξέχασα....]

nw darsm mw pwlqen mw shum Pashkwve tw Mwdha, atjera vwrwn ndw hellw qengjw, nguqnimw vetw, hare e madhe, nw twr avli e shtruar, zwrwm edhe vallen, edhe ljuajm, e shkojm shum mir atw dit.

Cw kujtonemw mw shum qw jesh e vogwl, kujtonem atje qw jeshwm nw katund, ish shum bukur, ish. atje ish tuti ljuljet e dheutw, tuti barwrat, kej tuti hromatat, Cw doje tw shohnje atje, ish shum bukur atw epohi qw vjenw, qw ikwn dimri

Cw qero bwn..., Cw smundje keshwm atw qero? Keshwm ghripin, koqitin, kejnw, kejnw, keshwm dhe fimatiosi atw qero. Edhe nuku gjwndej farmakoi tw therapevsej siCw nani, dhe vdiqwn tw ri shumw kozm vdiq, nga fimatiosi qw kej.

nw supermarket vete njw her javwn, e mar ato qw jan anagjea, mar zaharw, kafee, fasule, ato pram qw mw hriasen mw shum, i bar ata pram edhe shkonj njw, njw jav prap. Cw blej pram pastaj, mar tw tjera pram, marw fruta, molla, shega,

qw jam e madhe, kujtonj ca pramw mos epivarenem shwnden se kush do mw twrheq, e nuku bwj shum pramw, njwCik punw bwj, sa vjen torw bwrda nw shtwpi, ... sa mbores, se nukw dua tw rwndoj kozmin, vehten, se kush do mw shohi, do mbetem pwrdhe, do bwjnw fasari djelt

Lipon, Cw kam vitra qw shkoj nw njw vit edhe njatri edhe bwmw ca kaCuble atje, neve nuku keshwm atw qero shumw pram tw bwjm, e mwma na bwri kaCuble, tiganite, e zwrwm edhe njw valle nw shtwpi siCw jeshwm tuti, e ljuajm...